Amiko manokana aleoko mianatry <hesitation> mitendry zavamaneno satsia <hesitation> mba hoe zany mba fiera zany ny gn'ainao hoe mba mahay talenta manokana ho anao iha fa ny hira moa zany de fa afaky mihira aby zay olo te hihira. <noise>